<hesitation> Maro be karazagna biby, fô misy ndraiky tsy afaka mifampiagnatra fô misy ndraiky mifampiagnatra, ôhatra zao fôgna ny <hesitation> biby lai magnembagna, matetiky zao lai renigny igny magnamboatra tranonjare de i zanagny i amzay kô fa maventiventy ampiagnarigny, de lasa mahay manambôtra trano, zegny amizay le ma- <hesitation> le oe agnisany le mahay mifampiagnatra zare.